Hewan yang paling menjijikan tu sebenarnya banya hewan yang paling menjijikan tu sala satunya tu hewan apa depe nama kutu kutu <hesitation> kutu kasur itu tu hewan yang paling menjijikan bakiapa kong sampe bilang kita bilang itu hewan paling menjijikan karna dia bobou baru tamba dia tinggal tu kaya di sela-sela kasur jadi bakiapa tong pe badan kaya gatal-gatal tu karna dari situ dia tu mirip kaya depe kaka kecoa tu jadi dong tu sejenis kaya hewan-hewan kaya begitu paling menjijikan paling kotor apalagi dia pe bobou kalau dong kase pica depe badan itu dia pe bobou nauzubillah apalagi lalat lalat juga sala satu hewan yang paling menjijikan bakiapa kong ta bilang dia memang hewan paling menjijikan karna lalat dulu <hesitation> e lalat itu pemakan segalanya kaya conto dia makan tai juga bisa makan sampa juga bisa makan makanan yang berbau <hesitation> berbau berbau berbau kantal begitu menyat jadi setiap di mana ada bobou kental bagitu di situ pasti ada lalat tapi dulu tu ini waktu-waktu kecil mungkin tape tamang-tamang kita pe tamang-tamang dulu tu. Kita pe heran itu <noise> dong sering tangkap lalat trus dong bakar tu baru lalat ni taratau dia bakiapa kong dia <hesitation> dia pe abis bakar tu dia bobou kaya deng apa e abis bakar udang kong dia pe harum padahal dia pe bobou padahal dorang ini makan-makan sabarang deng tamba hewan paling menjijikan tu bisa disebut juga ini <noise> ini apa sapi juga bisa bakiapa bilang sapi karna <hesitation> yang bikin menjijikan tu sapi dong jaga taru di lapangan-lapangan bola jadi dia bera tu sabarang-sabarang baru dia pe tai tu biasanya warga-warga bukan warga si ana-ana kampong situ dong jaga sala gunakan depe tai tu bakiapa kong ta bilang depe sala gunakan depe tai kita mo cerita sesuatu bahwa depe tai itu bisa menumbukan <hesitation> suatu tanaman yang di mana dong bilang jamur jamur tai sapi deng orang-orang apa orang-orang pojok pojok maluku utara tu biasanya pake itu tu hal e pake mabo karna orang-orang kaya conto orang-orang sula sana dong jaga pake. Ini apa jamur tai sapi tu karna itu bahan atau barang yang bikin mabo tu yang paling murah atau bisa disebut juga gratis ada depe cerita tu dulu kita pe temang dia pe nama haji dulu dia ini dia perna cerita bahwa dia perna makan jamur tai sapi campur indomi karna kita kita me bingung deng dia gara-gara dia kita tau bahw jamur tai sapi tu <laughs> a jamur tai sapi tu sebenarnya kita baru tau juga itu tu barang untuk mabo-mabo karna dari kita pe tamang dia pengalaman dia perna cerita bahwa dia makan jamur campur <noise> campur ini apa indomi campur kopi baru kita pe heran mo bikiapa ka deng barang-barang bagitu padahal itu dari tai lo bisa-bisanya kalian makan tai sapi begitu baru dong bilang tu enak cuma kita belum perna rasa tapi cuma ta tamang ini dia perna dia perna rasa deng dia pe jamur-jamur tai sapi tu jadi banyak orang oran-orang sula sana sala gunakan tali e tali jemur tai sapi itu gara-gara <noise> dong tara doi. Dong pi cari yang gratis kalu memang dong ada doi sedikit itu dong pi cari lem saja kalu dong ada doi lagi dong pi lari captikus depe ujung-ujung begitu saja depe ujung-ujung bakulae pi pesta pi tangkap ayam di kabong-kabong baru dong bakar baru dong pi bakar itu cuma sekedar bakar tampa ada bumbu-bumbu baru dong bilang enak tu kita pe heran tu di situ baru kita pe tamang memang dia sorobo deng barang-barang bagitu memang kayanya dia baru <hesitation> dia baru tau manakal jadi ya bagitula maklumi sifat-sifat kampung kaya bagitu jadi kita pe tamang dulu tu memang dia sering ajak pi tangkap ayam apalagi dulu apa e tangkap ayam kong tangkap ayam di utan baru dong jual di orang dia pe doi tu dong pi beli minuman pi lari di hal-hal yang lain kalu tardapa ayam berati dong pi lari di tai sapi tu itu sala satu ta pe tamang da pe nama aji jadi mo bagimana dorang dong tu <noise> bisa dibilang jam maika melebihi jam maika bob marlai gara-gara itu tai sapi saja bisa mengandalkan jadi apa hal-hal yang mabo padahal kopra e apa biji pala tu bisa bisa menjadikan hal. Yang memabukan gara-gara kita baru tau tu gara-gara ta pe tamang juga dia tumbu atau blender dia baru dong langsung makan manta-manta baru padahal itu dia padis itu sala satu kekayaan alam yang ada di sana tu sebenarnya bagus cuma orang-orang yang di sana atau oknum-oknum yang di sana tu sala gunakan apalagi zaman skarang dong lebi <hesitation> mementingkan perut sendiri ketimbang dong pe lingkungan sendiri ya mau bagimana apalagi di sana tu hampir punah kaya contoh apa pohon-pohon kalapa sana tu hampir-hampir punah hewan-hewan liar juga hampir dia so tarada kaya ayam liar di barangka-barangka apalagi di tidore tu barangka depe aer tu su karing-karing gaga tinggal batu-batu jadi su tarada isi apa-apa kalu di tidore lagi jadi so kosong-kosong jadi dalam hutan juga su tarada ayam liar su tarada <hesitation> babi tu masih ada si tapi su jarang tinggal kaya di di hutan tu kaya jangkrik berkeliaran itu saja baru dong di sana tu ta heran jangkrik pun dong tangkap untuk kasi bakuale padahal jangkrik tu hewan yang paling kecil baru dia trus hewan paling aneh lagi sala satunya bakiapa kong dia <hesitation> dong bisa bikin. Apa e kasi bakulae dong jangkrik deng jangkrik baru dia pe taruhan kita ta pe tamang dulu tu kas bakuale jangkrik baru dia pi taruhan motor sampe dia kalah dia pe motor mio dia <hesitation> dia pe motor mio dia gade abis itu dia pi lapor dong pe ajus baru dong pe ajus pi ambe ulang depe motor depe heran tu di situ padahal cuma perkara jangkrik sampe dong bikin hal-hal yang tara maso akal apalagi tidore baru ta paling sanang kalu di tidore tu dong tenga-tenga malam pi bajubi atau pi ba fiber atau pi ba fonae katinting kong pigi tenga-tenga laut pi ba apa dep nama ba soma ba paka dep nama ba paka itu tu padahal di indonesia tu sebenarnya melarang torang merusak kekayaan laut sebenarnya karna sala satu ba paka tu bisa mengakibatkan efek atau dampak yang ke depan karna kalu tong kas ba soma atau ba paka tu kan tong kasi rusak lingkungan tong kasi racun hewan-hewan yang ada di laut kaya ikan baru tamba ada dulu dong bom kalu mo tangkap ikan dong bom dulu pante baru ikan mati baru ikan ba apung di atas. Dong pe dong di sana memang ketinggalan pendidikan jadi mo bagimana jadi dong pe kegiatan cuma sekedar begitu <noise> baru dong paling suka di sana tu e dong paling anggap hewan langka tu sala satunya hewan depe nama lado lado itam putih depe mitos tu ceritanya dia perna maso e itu hewan sala satu hewan masong hewan yang maso-maso lobang panta jadi hewan yang sala satu hewan yang masuk di panta itu sebenarnya tara maso logika sebenarnya si cuma dong anggap itu hewan langka gara-gara dia bisa hidup di aer dia bisa hidup dulu juga di darat cuma dia pe kelincahan tu di situ bisa bisa bikin orang tertarik deng lado itu padahal lado itu tu berbisa cuma dong tetap tangkap biking akrobat apalagi dong tangkap itu untuk kaya hiasan-hiasan taru di di dalam-dalam apa ya di dalam-dalam baju-baju orang dong kerjain-kerjain dong kaya bermaeng-bermaeng.